Mi yelan nyalomaare be danyi am to yalti, mi mofta sobiraabe am min nyama nyamdu min woma ha babal womarde be Jemma. daga totton min dilla babal fijirde min fija tamre kosde chaka amin nder seyo be de'itaare.